nifir dum hii te, andera dum faa extinguisha, luhu wa onbe kurori, onender thayn kiwa maju man. Gud dum bundi ya man handera, tum gulo jummi, yaa feesa kurori man, han gulo hii te man luala, se nifarum.